Taa film oll' nii hää! Ma ei tiiäq, tuu resissööritüü oll' nii hää ja opõraatritüü, kaamõratüü, kõik olľ hää. Ma ei tiiäq, sääne kunstiline film, süvä film. No mino meelest oll' sääl kõkkõ, midä ma taha. Mu meelest tasos taad, ma soovida kõigil taad va- kaema minnäq. Vähämbält umil sõbrol külh.